Omwanya werithunga akapeesa akakimanaya obuthuku kumwanya inathunga akapesa akakanyisubaya okwabuthuku enyuma obwalhabire kundi bwa ebindu mwobuthuku bw'embere ghukabya wukahika embere iwalhangira ebindu ebyawa kholire enyuma, iwabya ighunanzire erihindhulha ekyowakhlire enyuma. Neryu obuthuku akapeesa ko'obuthuku erinyisubya enyuma ikakendileka ingasuuba enyuma ingabya inanganaya hindhulha ebindu ebyangasobirye enyuma. Kwesi kanganaleka ebindu byengalholire enyuma ingabya ngangana bikholha chi? Eri bikholha ndeke mbino ebyanga kholire naabi ngabya ngangana bikholha ndeke, nebya nga kholire ndeke ingabya ngangana bikopera kuu.